يا هلا فيكم في ديرتنا، اليوم جولتنا ببدأ في سوق العزيزية هذا المكان مليان بالحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بعدين بروح حديقة الملك عبدالله مكان حلو للإسترخاء. ولا- ولازم نمر عالمتحف الوطني، وبعدين نشوف الدرعية مهد الدولة السعودية الأولى، وما ننسى كورنيش الدمام. إذا تبغون شوية مناظر طبيعية كل ها الأماكن فيها سحر خاص، وتاريخنا يعيشه كل زاوية فيها.